Mbô hampa- <hesitation> fôntrifôntry i protéine hery fiarovagna amy vatagna zaigny e, ôhatra atô <hesitation> mahandro légume regny atô mbô tsy de masaka be fô atô mantamanta fandraôgna azy i, de matetiky hômagna légume zaigny e, afangaroharo atô maromaro couleur-any koà zaigny hanigny maromaro loko. Regny koà mampa-mampisy protéine be.